So tawi mbeɗa waawi hawritde e baɗal gootal e duuɓi ɓennuɗi, ɗum wonata ko kawrital Berlen hitaande ujuneere e teemeɗɗe jeetati e cappanɗe jeetati e nayi. Ngal kawrital mbaɗngal ngam feccude leyɗeele ɓaleeɓe, leyɗeele Afirilu. Mbele mbeɗe saloo, mi wiya wonde unɗoo wonaa yiyannde moƴƴere. Ko ɓe yimɓe hono no men nii. Wonaa noon potɗen waɗde. Potɗen ko ko wallude ɓe kono wonaa feccundirde e maɓɓe.